منزل أحلامي إنه يكون كبير، وواسع، وفيه حديجة تزهي بالألوان، وأحب أن يكون فيه مكان للجلوس في الشرفة، و أشرب الشاي، واستمتع بالجو، والغرف كمان إن تكون مريحة، وخاصة غرفة المعيشة و فيها كنبات مريحة ،وتلفزيون كبير، أبغى مطبخ مفتوح عشان أطبخ مع العائلة، ونضحك سوا.